Raha ôtran'ny fagnaboarako manokagna raha resaka tsindri- tsindrin-tsakafo zagny dia maromaro mi ny azoko ambarako amin'izany. <hesitation> Ohatra hoe voangy a, dia akondro a, dia <hesitation> voa- voama- voasokina a, dia paoma, dia paiso, dia papaye a, dia voaloboka, dia mananasy, dia manga zany aby ny tsindrin-tsakafo amboariko raha ôtan'ny anahy manokagna.